Iyaa ame mwene kandina naana oilonga ngeno yokudja po hetatu fiyo opo nhano okudja nghoo nee dadjalele enguwo lange ina ndimona nande oilonga kakele ondili handiilongele kwaame mwene handi hiilwa ngoo nee poivilo yonumba ngenge ovanhu ovapumbwa nande omuwiliki woshivilo ohaadulu nee okudengelange ame handiiko ondili ngoo natango ohaidana oinyandwa osho shili ngoo oshilyo shaasho ndelilongela shaashi ondali koshiputudilo sho college of arts okongoone kwali hatu dana oinyandwa yange fiyo hatu djala omanguwo etu nomopaife ngaha otuli ngoo nee molukongo loilong aopo natango ohatu pandula ngoo nee kalunga shaashi ohatu dulu ngoo okwiifanwa penya naapenya tuka vatele ngaashi luhapu ohanduufanwa ponele ili mo doropa oyo hayuufanwa national theatre of namibia okongo nee handii ndikavatele ngenge haame haidana oshinyandwa aasho ondina ngoo nee okuyako ndikavatele ovo taa Tawilike onele nghene ina okukala ovanhu vakale veli mo studio veli nawa vena omambako atema inaadima ove tovatula ko stage oku tava kaningila oshinyandwa shavo melandulafano ove tokala lela lela wakotoka kutya kapena epuko taleendepo kapena omushikingalo ile omudani woshinyandwa tayi tayiko inapitila mwoove hano ondili lela handii handi shityapula nghina oupyakadi nasho fiyo opapa shaashi ondili yoo ndashakeneka ovanhu vahapu ovo tava dulu okuka vatelange monakwiiwa ovanhu ava haadulu okukala vena nande eemito doilonga omo handi shakene navo omo shaane twiipe eenomola ohokauda ngoo mongula teku dengele ongodi tati ndeku monenako etemo loye oku oupitako